Yandepuereko yaikua <noise> kiraiko <noise> oiko, jokua tetara, erei tatako yavai ,esa mbaeti yaikua mbaeko jae iyemongueta oï, ipiapevae, jaeramo yavaiyae, ipuereta <noise> yaikua jeko reta